Hervez ar c'houlz ar bloaz, plij a ra din bezañ 'maez evel-just pa vez brav an amzer met ivez en nevez-hañv ober war-dro ar jardin. E-kerzh ar goañv e kav gwelloc'h din bezañ en diabarzh evel-just.

Diaes eo din respont paneogwir ne implijan ket an treuzdougen boutin war ar pemdez. Pezh a welan memes tra ez a welloc'h an traoù pezh oa a-raok ha se zo un dra vat.

Da vare Nedeleg e teu va bugale ha va bugale-vihan er gêr ha vez fardet ur pred ha zo plijadur etrezomp.

Pa'z an war an draezhenn eo kentoc'h evit mont da vale [eu] 'kerzh an hañv memes tra, pa deu ar vugale-vihan mont a reomp evit c'hoari pa zo plas hag [eu] ha mont d'an aod goude.

Plij a rafe din mont betek gourenez Kraozon 'vit [eu] dizoloiñ ar vro. N'on ket bet 'met ur wech ha m'eus ket tremenet kalz kalz amzer du-hont ha me zo sur zo traoù brav da welet.

Komz a ran galleg, brezhoneg hag un tammig saozneg ivez.

N'am eus ket soñj deus ur gwallhunvre graet ganin nevez zo.

Ne ran ket sport ken, redek em eus graet e-pad bloavezhioù ha bremañ n'on ket kap ken.

Fañch Peru, Goulc'han Kervella, Roparz Hemon.

Al liv glas a blij din kalz peogwir eo liv an amzer vrav e Breizh.

N'on ket ampart d'ober krampouezh met soñj 'ra din ez eus ezhomm uioù, bleud, laezh, holen ha me gav din gant se zo trawalc'h.

Kaout pasianted.

Kemer a ra anezhañ war ma divrec'h ha bale a ran o kanañ.

Ne ran ket.

Ya, pa zo ezhomm e labouran a volontez-vat.

Evidon-me e gavan gwelloc'h chom war ar maez met tost eus ur gêriadenn bras a-walc'h.